මං ගොඩාක්ම බිය වෙන්නේ මොන සත්තුන්ටද කියලා ඇහුවොත් එහෙම <hesitation> මම කියන්නේ ඇත්තටම සර්පයන්ට කියලා. <hesitation> මොකද <hesitation> සර්පයෝ ගත්තොතින් ගොඩක් විෂකුරුයි නේ. ඉතින් එතකොට අපිට දෂ්ඨ කරන්න පුළුවන් සර්පයෝ ඉන්නවා. <hesitation> විශේෂයෙන්ම නයි වගේ එහෙම නැත්තන් පොළොංගු <hesitation> විෂ සහිත සර්පයෙක්. <hesitation> ඒවගේම මාපිලෝ කියලා ඉන්නවා සර්ප විශේෂයක්. ඒවගේම <hesitation> ගැරඩියෝ ඉන්නවා. ගැරඩියෝ විෂ සහිත නැති වුණත් <hesitation> ඔවුන් සපා කන්න පුළුවන් දත් වලින්. මොකද, මං ඒක දන්නේ ඇත්තටම මගේ සහෝදරියගේ කකුල එක සැරයක් ගැරඩියෙක්‌ කාලා තියෙනවා <hesitation> ගෙදර ශීතකරණය යට ඉඳලා දන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒ වගේ <hesitation> සර්පයොන්ට ඇත්තටම මම නම් බයයි. <hesitation> මොකද ගොඩක් වෙලාවට ගම්බද ප්‍රදේශවල ගත්තහම, ගොඩක් අය නයි දෂ්ඨ කරලා මැරෙනවා කියලා එහෙම අහලා තියෙනවා. ඒවගේම <hesitation> මම කලින් නම් <laughs> ගත්තොත් ඇත්තටම බල්ලන්ටත් බය වෙලා හිටියා. මොකද <hesitation> බල්ලෙක් දවසක් මගේ ඇඟට <hesitation> පැනලා තියෙන නිසා. ඉතින් මං ගොඩක් බියෙන් ඉඳලා තියෙනවා. ඒත් පසුකාලීනව ඇත්තටම දැන් නම් <hesitation> මම ඒක <hesitation> හිත හදාගෙන, දැන් නම් ඒ බය නැති කරගෙන තියෙනවා.